أكيد كت هندمج مع الناس اللي عايشة في الفترة دية وألبس لبسهم اللي هيه الفساتين القصيرة المنفوشة وتحتيها الكعب والشعر وقصات الشعر الحلوة بحيث مبقاش مختلفة عنهم وأسمع نفس الموسيقى بتاعتهم، وأستثمر برضه في مشروع كويس أو أشتري أرض في حتة حلوة.